Kam ma akpen nwu kwaam onnong ka akpen ottomi kponmi kpon-kpon k'ablem janna owuri bi ka annong ka akpen kẹ. annon akawi kawi ba ki akpen atọmi kam abaak-owuri kan-a ke kimmin mo bannbi ñkpa ma bi madin wọon okki akpen kwan ọtọmi oda itta kwaan kko okpawn otzwn-a obyn wọman wa acha tuam oyin ko enwett ok'ọhọmm otte. kwaam ikida-aden odi atta nnrowi bẹ atzan ewett-a mdi itte iko mancha enwett ozara odaak kara obyu nwa owett ọhowa kwu man okko ọhowa obghkwa nwett oda oko piri chọ wani itte kwaam ohawam ki ikowasi odi atta mo obgh wa mbọvọ annaa si- o nbakẹ be itta kam bẹnbi ndanwetta okko obuak hum bi ii ojiwi mẹ bi atzan nwetera but o biro oban-oban bi a kpawi ozwa. Fa mko ngara. nndam ngara nnda kpayi otte kwaam ki-daaden m'di itte m'benbi nkawi okpa kpa otzum a obak kam bi atta kam otzum kpawi ke kowa nkowa bi mada ahowa ma tta azam enwetha. Mande ki nrori bi asi Mbe ittah cho mwagha but okpei dema nwa-kwa osọhm, nwerki tah ana abende mo-osi-yeno? Ukwu obaak ´m bi otum gbawi wa odaghu ke-ọh nchera mbi odaghnke gbi. mkpawi. okwiribi okpei tima nwo ottok ki ndi-nsi mando kwu nfun. mpke otum fa obinokp-abi wo osi ndiek njoh ma chipt madim chereh ochen den kpei kwa owe-osọhm okwiri beh owe-sọhm kaman, akam beh aka okpei uffa akam beh asi akam affa, akam-ata-asa makwuna atong owe-nwo-ya ma di chera owangh wanne bi kpa, ke okwu okpeph otum mfuma fi ewa ita kwam okpe `uhm fefu okanim nchera anweh ma di nche nwe otum effa fe fu ndi mtima urok akpan wa mu sap-osap fum mo bem be mo okpe otum fa, kam wa ka ku cham wa ma otum fa kam mi mbaak ayabin b oden-kpen-akpen fu mo dem meh ewu-chi monda itta nwa kwa ogbe otom ke kwu kam nsi ma chi obinokpabi kwam kwu irek. And etem odam-odam bibi-wa-osi ebi kekun cham de begh qh ke osi ebi kpen-akpen si nde ab owinbe odick nyo kwo oyino ma isi-si-ka. kam ma mbin obok ma etim mmoma. mbaak beh bi etta nwa kwa kwo obeghum otum oyeni ma ottok nfu odok ma-si odick nwa kwu di mmbembe nsi ma odok msi, inima ode ngambe nsi ka ose kwa eten edaghum, ke-osi mbe mbaak oyibin kam wo edi ilta nwo kwa open-hum otom ke oda onongh kwu kam de kerre machi obinokpabo kwam kwu irak.